Дар таърихи Туркия шаҳри Истамбул нақши бузург дошт. Он маркази тиҷорат, фарҳанг ва дин буд. Шаҳр ба қалби Империяи Усмонӣ табдил ёфта буд. Аз ин шаҳр роҳҳои савдо ба Аврупо ва Осиё мегузаштанд. Имрӯз ҳам он яке аз шаҳрҳои муҳим ва таърихии ҷаҳон мебошад.